معٲفی چھِ منفی احساسات تہٕ ناراضگی تراونٕچ اکھ عمل یِمَن سۭتۍ سانہِ صحت، رشتہٕ تہٕ مجموعی فلاح و بہبود خٲطرٕ واریاہ فٲیدٕ ہیٚکن ٲسِتھ: